Chistu è nàutru ricordu. Nta lu luntanu dumilatrì m'accattai lu scuteruni, era un magiestic ducentucinquanta. Mi l'accattai tannu pirchì mi vulia passari stu capricciu di caminari strati strati cu lu scuteruni. Nsumma jia di moda e iu carvarcai l'unna di la moda e mi lu pigghiai. Ricordu chi c'era l'euru sulu di qualchi annu e chi mi custau quattrumila e cincucentu euru. Mi sintia un re ddà supra e spissu cu me mogghi e me figghiu nisciamu puru pi jiri fora Trapani.